Ltha, kukuma kwa nananga a hanya ganan jarsama, ashikuɗ ganan sarsama dole jada cilinga. Kuma yenda kaste ani kana nagi lthaɗan, yanda kadare gani tan lthama sa aran jarta vachi lambadar ta lthama ltha aran. Jarta mthali, jarta vai nambadar. Jarta vadi namba ta a ko tanlthaman, kotahuɗan kota mbur kaman jarta jadi kana nagi kuɗan salaka tanai mamaki thaɗ amda taba haldi ltha akwa, akwa kauuye, kamda s hauwa motokumta tarana akwa ta lalur biyu. Akwa sabongari lthagi kawula lthakan, anlthada a kwa sabongari. Jasawwa lthakan amthadi jakwa tarulla, ka ltha ka nagcin nagcin katuwa, ka lthana tuwa bai; lthaga tuwegi. Makana ninigi asikikin gkigi rocht sir- sima askugudu nginan sir- sima dole kaja jiddinguya kuma gira giye ɗole ghuajadi kana, asikinta kiga’a nan sir- sima ahinna alimnya daga askukudwa tuga ashukudwa ɗole ai ga ɗa fonda fada fomda asikintanga wa dayi jiddi asikintangha ko kwa, ko umtika ko ltha, ko tuna. Mudin kam ja’ajingya kudu gasiddii lthangwa ko tuna ngha asuwae. Kuma ja jada chengya <hesitation> maja’a jingye yaye ahinmya ginan sir- simkwa ɗole ja ɗa ja ɗ ɗingya ballema batlena ltha ko tumma. So muhhunmi umdiara gana chin undu’ara javvi aasikintaɗar takira airi nigan. Pulata akwa ɗogu guɗa wula ltha tammwa miya amma waiso jaɗi nanin, kuma lthan waiso jadi lthakan mitasina lamba adi ahinnya tuku mitusina lamba adi ahinnya tuku ashuku dan girta kuma dugu ɗole kaya chiri’nya ɗole kaya chiringya kuma giye ɗole ga jadi kana niga ɗabba gam nanada. Lakan laku ɗarta zaman ninigi tsii zaman boutre nasara jarta mthiri lthima lithan kaɗar ho lamba so kaɗar ho numba kadar ho lamba dayi guwula ltha akwa ndagku yae tuku klamba amma tanime umdada lthiri minawa gidawula asikintagi magasi magasi kana naninkwa ɗaga jawulangya jadingya daga guwu la gujadin ko akwaja biryaye asikintangun majasasa wulangue ɗole jaga sidi kaja siyaa jingyae saboɗa haka asikinta’a ahinya tuka ashu kudu kugir jae vole asikinta kaya chiti nga ɗole kaya chiri. Nigi tusira modan.